ايه الشعر عندو صله يالعصر الحديث عخاطر هو ساعات هو يعبر على القضايا لي نعيشوهم فيهم توا على <hesitation> كفاش زاده تطور الاشكال الشعريه كفاش طور مع الادب <hesitation> دونك ثم برشه اشكال نتاع شعر <hesitation> كفاش ساهمت التكنولوجيا ووسائل الاعلام في انتشار الشعر الجديد و الكل دونك مالغري هذا الكل راهو موجود التقليد تاع قبل و هي تجديد و تجربه جديده